<hesitation> Owura mema wo akye, wɔfrɛ me Esi. Na meyɛ obi a mebaa ha nkyɛree, migyina wo a bɔkɔɔ. Merehwehwɛ kurom ha polistahyɛn beebi a ɔwɔ dɛ minnyim ha ntsi sɛ nka ɛbɔboa m' na akyerɛ m' beebi a ha polistahyɛn wɔ a nka m'enyi bɛgye papaapa.